هحب اني اطلع رحلة مع شريكي المستقبلي علشان هحس انه ده بيقربنا لبعض اكتر هنفهم بعض اكتر الرحلات والسفر كتير بتخلي الانسان يفهم الانسان اللي قدامه ويحس بيه وهستمتع اكتر لانه هيكون شخص قريب من قلبي فهحب وجودي معاه